Tənong <hesitation> si she ko ni wan <hesitation> mi maa pinung kaasom kuk shibillom to ki guna maa pinung yanangngawu, a zuye təmangngoom boggloom ta millomu, ma kyat wukyai kyatra, ma kub kumsi wukyai mi paama mi suma komin koonok ka kəigwa ta yoodrong. Am she ti gwa hal nyingnga am ngal a pinawa, ni kigu bakaiyoom təm miwaa əi təmong dyaal kiiya shibiloom a kaas gwawu nyim, gi binna kub kumsi kəgi paamawu, kəigwa ta təm myes, ti mukgara ti muk kaasasa, ga zhe ko gi waat de kəiyi kəi gwa, ti lak shok pi gyeki. A bogghom tau ta ma bəomkaam bəoma, kəi ko aye kauki, maa tulmida ti dangnga yə kau mwang, ma da ya kau mwanggwawu, ma billom manda, ma yit kəi amsi yitra shok'as dəb, ai ti kumpyok'a gi kwa ta nga kwallu ti lak shenong ko gwami pi gyeluda wai, amm ti kuru ta gimassu, ta pi gyak'as pain. Kpad ta ma millom, ma <hesitation> maa ɓam wakyai, ɓama mi pi gyakki, gi kwa kwabkinna, ningu maa yaar kəi tinpi ɓuk'ula, ti lak kuk tulung ti dangnga gyeyei, ti balle pyoa pi ɓak'ul gwa kenang. Nim <hesitation> akin bamkiwu, kyess təobna, gi kwa kab kigna am bəssa, ni kiga a ami shibilom a ami shibilom ba dəba lag'ai ge <hesitation> ta ma millom ma kub kumsi wukyai maa paam mi iri ningwal ti binna de gak'aak ti kum ki guna ga pikawu, ti pi ki ga ga pikawu, to kəigwa ta təm nyak'al myes, kəigwa ta dəm nyak; al myes səiwu, to gi kwa gima gi sok'əi. Pang gu zhe kwa, ta a millom maa you kəi yok'a ta daa ye kauk'wu gi laa mab kigu ma pimida a waigu, kar nyingnya, ni irigosin mi maa kum pyok, amma məigu mi pi iri gwa lag'aigu ni sim nyingnya ni mi ngal, mi kab yepangnga mi lyen min nyingnya. Gaak yok'ung wana kəi pyəigina, ga bak yit kumsaak wana kəi daa mok'əi ga bak yit kumsaak wana, kəi tak tuk Ga bak yit kamsaak wana kəigwa ti pigwa ti pigwa ti pigwa mi ti dyangngas ga zoon kwak ga yangngasu, koni kəiyong bidəlaak bilagai gi kwa myes nyangi ko mi shena ko waayai nyangi, gyaa guksin de məi muk'oi, mi gi kuk dəuni min lak pi muk'oiyu, to gya bi zhong lagaiyu fa, məi dəuni gwa, gye a tulung da ti kye kai myes nyangi guna, lyenong lyenong lyaye. Leyenong bəi yanang ko gi kɨɨ ko gi saam lyenong bəi yanang, amma min binna bəi bəmong panggu tama, bəom, panggu ana, panggu ana, pang ga anan mi təma pyi pyok wukyai, mi shena ko am laak saamang ko guma ko yaab ma təma, ai tə-mab bəiyoomə, to bogghom binna yuk'ung pyi kung'ungəi pyok as gin millomu, maa shibillom, maa shibilom bogghom a koonong, bogghom a ilangnga, bogghom a təm kigu a təmong a kin kaasoom gwawu, a binn pain lagai, ma bib minsi lag'aiyu, maa kub de yuk'ung a kinkai. Gin kpabas gi kwa əəəi pan ko bogghom təma mɨn təma man wallang wukyai əi min kyatsɨna apyi kigu pana komi pinawu. Gi tək gi yok de kobo gi takkəi, kəi mab yadda, mab kigu gi pi nigi kuk kobogwawu lag'ai Gi pi, gi pi riga gi pi gwisiye, a kwanangngaak, əi gi yok de kobo gim takkai, gin yok kobo gin tak kəi, kuri kəigwa fa ge dakta lag'aiyu, ta da yok gyeki. Ni wan? Kəi nangngas pi sabaye ha gwa gwa ba saama, ha gwa gwa sa saama, kurii nangngas pang daksa lag'aiyu, təm wanewa kurii ha baad kaigye, ga kuk'ung pi kiguye pan yii lag'aiyu. Nim moiyas kəi ta tɨwa, tɨn pyai kəinang babagaak, tɨn pyai kəmang babagas pang pang kwana tɨ she pyoka, pangpang zhepyok'u, a yuk a təm ni gyeki. I to kurii, pangpang bilaak'u, zhe bung ko ni tɨ kəinang pangngaak gwa ti bi pongga ta kwatiwu. To min wukyaiyom nyingnya mi mab minsɨ lag'ai. Sa idəi mi ywe apyi təmongngoom ta maa təmka bogghona lauwawu, maa yuu apyi nɨmsawu maa kiyak wukyai gwa, kiryak'ung alak təm lyenong. Yinge tək gi təmong a mi yillangmal, gi bi laak bəi kum pasa. Pyok a pyi kəigaak'u wallahi ga təmong, gin yangngas pyok'a, gin soona, mallak soonongnga. Amma mi zak'ai mi a mi osga miok, ana kəigaak tukkəigwa, taal bak da sak'ung maa a pyiyaak ko tak tull, gige kəiyaak dati kaan pyi ga wai me muk'oi. aa kəigaak kwak suya wani mi mok'oi aa ti kwak. Gi kwa kab kigaa a dankiwa. To ni kɨɨ təmong pang yadda gu tamɨn mɨ mab təmong bogghom lauwa, mɨ təma apyi pyok'mi shena ko kigwa dəi a dəiyawu to bogghom yuk pyina, na yuk pyiyawu maa shibilom, maa koonong, ha yak piyiya lawaiyu maa yuk'ung kɨnkai